Nëse krejt niveli i detit ish rrit, edhe krejt toka që na e dijna kish met n’ujë <hesitation> a kish <hesitation> mbijetu njerëzimi a jo? Unë menoj që njerzimi kish mbijetu. Na jena krejt si njerz shumë t’adaptushëm. <hesitation> Nëse na çojnë n’ajër, kena me jetu n’ajër. Nëse na lojnë n’ujë, kena me jetu n’ujë. Normal shumica e njerzve kishin vdek edhe ish kon fshtir’ mu adaptu po n’t’ardhmen na kishim jetu nën ujë pa pikë problem.